ഏഥേ നേഥേര്ലന്ദ് ദേസ ഇ നേഥേര്ലന്ദ് ദേസ തബഗ്ഗേ। അഹരപദ്ദതി തബഗ്ഗേ പന്പുനനന്ദ അക്ലേനൌ സരല। പൌസ്തിക ബുക്ക ശീതവത വര്ന ജസിപ്നത സുഅര്ല। ജസിയത അക്ല അരു ഗദേ ഭുക്ക ദൈരി ഉത്പന്ന ജസിയത। അക്ല ഹൈന ഗരി കേവനത ജസിമന്ത് പേദ ഭുക്ക മീനു। <hesitation> ബുക്ക ബ്രേദ്ദു ഔമത അക്ലേനൌ ഇതി। ജസിപ്നനൌ ഭുക്ക അക്ല സമ്പ്രദയിക അഹരപദ്ദതി। അക്ല ദുമ്ബുര്തേ ഫോലമന്തുനുലേര ഭുക്ക അലു മീനു ഗരി। കേവനത ജസിമന്ത് പേദ കദലുന്ദു നേഥേര്ലന്ദേത। ഗിത സോ അക്ലേനൌ ഇതി <hesitation> ശീഫൂദ്സുമ് ഔല। ജസിപ്നനൌ ഏഥേ നേഥേര്ലന്ദേത കേലൌ അന്ജേ സോകു। സോകു ത ഇതേമ്ദ ബുദ്ദര പന്പുനനന്ദ ഹരിന്ഗു ബുക്ക ബിത്തേര് ബോഇനു ഔമന്ത അക്ലു സുമദമന്ത് പേദ।